Nijool iloob yara gamogoor. Gamugoor maré ajaaw gupulo mara jirok go lopitaan. Mara nang nay sipayolaal ujoow néramba nuriboor riboor; bubano na guŋa. Bé uriboor, gariib gawugul, aw boot ékok jambi fesimi futéy, nutogooñ bubano babu jaraam bufumo, nuŋa nukohéén; yo éjumé éyihéni fesimi. Nang néjoloob, aw bétogooñ guraal ga umaak; aw bétogon go; go kan kanang tatanos. Utogon go, gumumuk waaf wa mééŋé do jating jaju; béfak nuŋa ukohéén. Nang may sindo numugoré, tahé tan némé jagulako boot étaas go jaraam guséét, niŋéés bubébéén ikook to miin uju isonténoro.